Ni minji gappa shi fundiji kan an dom shi kauwujuabi futdoƙ yadda shi fundijin konnon kan yadda shi fundijini kama biriƙo wuji mun jattu diƙe mun lan ti wuji baton am jattu an domi votto jiki wabun ti wuji lareno gajo ma wulina la tango ninyani ni baarina sako lun aam ti wuji ma wullina batton gappai, gappai ma wullina sho doƙ wari sho beleu, mun barina ma baraƙo mun fuddu wa diƙƙei mun sako mun jattu yalam mun baton te digai mun jettu arum mun kankuron ti ye mu juuro ya jaki ma juruƙo jettu kayan bograi shi yakuƙo batton di ta yallami ma shirƙo shikki mo ja-jattu am batton di yhe jettu ma maggi kamma shọn kamma pidi kaya hadin baton mu wa shattu andommi mun fuɗ mu fuɗɗo jiki ma diko aam tikku shuran kayan bogra mo kamma yallami ma wullina jettu anɗommo batton mun wa tanyo gappa Ta jettu ɓwalli diƙo aam ti re mandi wei yawwun gappa kaelenƙwi ma ƙam nin illi, ma ƙwaduƙo yemani mun darina ta mandi wei ma rarugo andommin t yi wu shik ma wullina tyanƙo niyanim jeddu gappa mon patton middon yei ma middiƙo yei ma numo fokki ma wulina aamin danko shenƙani mun nabi ammo ta foro wa vundo gappa ma mar voranim mul mun maganin am wuji mun la sakon redon ma rango niyani ammi rango shenƙani ar igulun wujim mun la julufo wuji kaelenƙwi ma wulugo wuji kumbili ta wurero aammi a jengom amma ma yiƙon wei shi daidai ta wattu niyani kumbili a wurum kuma ari yu diba dugam. sai shina ni minji babban kwanda boƙro joƙala, yadda shi yi shi babban kwandam, ma le ƙo am ti wuji ma wulina mun jettu rumba mun yallo rei ma yalloƙo rei battun ti wuji middina ma middigo numa fokki, ma numa fokki ma wulina wulina niƙo njettu rumboi mun dimina ma dungugo mun sako numa fokki shina mu ma niƙo wattu biri bwaƙna ma bwaƙuƙo ma watu ran yu boƙrai. Yanda yishi boƙrai ma liƙon aam ti wuji patun doƙon ko daddawa kan maggi kan yakan kaya boƙra kamma anjita kamma shnọn ma batunƙun ma wullina, vutto shik joƙalai ma vutto shik joƙalai yu mun ti wuji, joƙalai nma nanƙo niyeni mun jettu yakkan yaaji mun batton ti joƙalamo mun nummo vokki ma wullina mu watu avo vokki mun middina ma middiƙo yakan juramo maa yalƙuƙo <noise> ma middiƙo yakkan yaji juramoma yaliƙon di andoi mun nummo vokki ma sake wulluru mu luri.